Kwetre chevesekana mndu uwende nshi yiinji kuishi fo bila kibali fo. chikava kwamba mndu neende- e nshii iingi kakaa fo bila kibali hata kaa kwafo mndu msero neesha kasamia fo kwafo kaveishi bila isini lako fo.